Gilamdagi dog'ni olib tashlash uchun dog'ni tezda suv va tozalovchi vositalar bilan tozalash kerak. Dog' ustiga nam latta qo'yib bir necha daqiqa qoldirish kerak, keyin latta bilan yaxshilab artish kerak!